कार्पेटार किते हुई पोडों लवले जाल्यार हांव कार्पेट ब्रश घेण घास्तलो। नजाल्यार कार्पेट धूण घेतलो जितल्यां सगळो कचरो साफ जातोलो आणि कार्पेट बरे नितोल दियातोले।